Faik esa boe ma niana esa ana la'o-la'o lo kaman dale bo ma nita lelesu esa nem kaman dale. De an ndia bo an nggengel la boe te ana la'o ndia te ta nita lelesu nai kaman dale fa ma, an ma'in na boma nita lelesu nai kama dale, de natane papan ma maman ma natane ka'an nal no fadin nal nae tale'e de lelesu ia nai au kaman dale, te au la'o ia au ta itan fa ma.